<hesitation> mbuuldi duu, hakkille an wartan e daabaaji jogiiɗi mbuuldi. Daabaaji hono nay en, ɗun ɓuri heewde jogaade oo noone kaa. Sabii nooneeji jooni <hesitation> kulle mun ana heewi.